ഖ଼േലൌ പ്രാണീലു അപായദ സന്ദര്ബേദു സൈഥിനന്ച നതന-മല്പുന സ്വഭാവ അനു പദിദിപുവ। ഊദാഹരിനി ഗു, <hesitation> ഈ പ്രാണീ ബഹല പ്രസിദ്ധ വാതനമ്। ഈന്ദിനു താനാതോസിസ് ഇന്ചല ലേപ്പുവേരു। ഈ വര്തനേ-മല്പുന, പണ്ഡ സൈഥിനന്ച നാതക-മല്പുന ഏദു, ഖ଼േലൌ പ്രാണീലു, ബേതേ ആദുന പ്രാണീലു ഏകിലുനു വാസ്തവാതു സൈഥു പോഥ പന്ദു മുര്ദു ബുദ്പ। ഢാഇ പണ്ഡ, കേലൌവന്ചി ബേതേ ആദുന പ്രാണീലു, പോസ താജ ആഹാരവനു ഇസ്തപത്പ। ഷൈഥു പോഥുന പ്രാണീലുന തിന്പുജ। ക്യ കേഹ് ര്ഹ ഹൈ।